عجيب لو أقدر أتحكم في الطقس، أقدر أعكس ال- الاحتباس الحراري وتغيير المناخ، وأسوي الأيام الحارة مو واجد حارة. وأرحم الناس كلها انها ما تموت من الحر وفي نفس الوقت بعد ما تموت من البرد أ- بيكون شي حليو- حلو لو عندي هاذي القوة.